في النهار، تكون درجة الحرارة الأمثل تتراوح هذا بين خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين درجة مئوية حسب الموسم والمنطقة في سلطنة عمان أما خلال الليل تكون أجواء أكثر برودة وتتراوح درجات الحرارة عادة بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين درجة.